ཐ་ མེཀསི་ཀོ་ན ཇུའུ དེ ཧེ་ཁེན་ མེ་སི བདེ་ཆོ་གི སམ ཁ་ཐེམ ཆི ཁོ་ངོ ཀེཔོ ས་ཇིན་ཧེ་པོ དུ་ སེ་ན ང་གི ཏ་ས་ཁོ་ངི་ཁུ་དེ ནང་ལོ་ ཨོ་ཆོ་ཤྱ ཆིམ་ཐམ་ཆེ ལུགས་ཏི་ ས་ཧེ་པོ ང་གི་ཧ་ཁོ་ཆུ་ཆེ། དེ་ལེགས། ཞོ་དྷེ་ཆིཀོ་མེ་ན་བ་སམ་དི་ན་ཁ་ཆ་ངམ་ཁྱུམ་ལུགས་ཏི་ སོ་ཨབ་ས་ཧེ་པོ ཡ་ ང་གི་ཧ་ཁོ་ཆུ་པོ ཨིན། དེ་ལེགས ཨོ་ཁའི་ མེ་དེ་ཆུ་གི སམ་ན་ལེགས ཁུ་སམ་ དེ་ལོ་སེན་བདེ་ལོ་གེ་ཕུའི་ ག་ཆུ་ཁྱབ་ཧེ་ཧལ ང་གི་ ཧ་རོ་ཆུ་ཆེ།